Äj ntäkmä nä'ijtu't mäjapä tzika' ijtu tumä tzye'pä, ijtu tumä mä mä tumä mespa'tzi ja'ku't sosu sosu säk, mäjapä ja'kutyä ntzäjku äjtyä ngaldo y tzye'pä ntzäkpatä äjtyä ngafe o äjtyä atuli', y äjtyä sartenh mespatä pokaji'k, o usyäk arroz o o cuando't sakspa säk, o cualquier otra cosa sunpapä ntzäkä y nä'ijtu't tumä de barro tambien mespa't ja'kutyä ntzäjku usyäk arroz.